کمرے وچ الماریاں لگان دا مقصد صرف سامان سنبھالنا ہی نہیں بلکہ کمرے دے انتظام نوں ہینڈل کرنا ہے۔ الماریاں لگان توں پہلا کمرے دے اَکار تے ضروریات دِیاں وِچ رکھنا چاہیدا ہے۔ دیوار وچ سب توں ودھیا طریقہ ہے۔ کہ الماریاں نوں دیوار وچ انٹیگریٹ کیتا جاوے۔ ایہہ نہ صرف تھاں بچان دے ہن، بلکہ کمرے نوں جدید تے صاف ستھرا لک دیندا ہے۔ کون والی الماریاں اگر کمرہ چھوٹا ہے تاں کون والی الماریاں لگان ودھیا رہندا۔ ایہہ الماریاں کمرے دے کون دی تھاں نوں سمرتھ طریقے نال ورت دیندیاں ہن۔ سلائڈنگ دروازے الماریاں وچ سلائڈنگ دروازے ہونے چاہیدے ہن۔ کیونکہ ایہہ کھلن تے بند ہون وچ گھٹ جگہ لیندے ہن۔ بیڈ دے ہیٹھاں تاں کچھ لوک بیڈ دے ہیٹھاں ذرا جا چھوٹے الماریاں وی بناؤندے ہن۔ ایہہ وشیش طور تے چھوٹے <hesitation> کمرے وچ لوکاں نیں دروازے دی۔